Waaw comme su may muusal yàppa, yàpp moom dafa yomba soo koy mussal moom dangay danga koy raxas ba mu set nga muu- nga taal safara bi nga def ko si cin bi nga def tuuti ndox nga muusal nga togg ko ba mu ñor nga muusal ko ba mu ñor nga denc ko nga tàngalaat ko. Comme yàpp bi soo ko buggee tàngal comme every day nga koy tàngal mu am eat tuuti mu am eat comme du ñaaw, waaye soo ko tegee comme soo ko tegee noonu su ko toggee benn nga muusal benn yoon nga teg ko noonu dafaa yàgg. Waaye sooy bugg di tàngal sooy bugg di tàngal dafay nekk fan yu fan yu gudda soo koy bugg di tàngal every day. Soo ko tàngalee suba, suba soo toggee añ ba pare nga teg ko nga tàngal ko si ngoon si guddi soo toggee reer ba pare nga tegaat nga tàngal ko mun na faa nekk fan yu gudda waaw noonu la.